Yoo tani ŋgo lôko kunu tîyiĩ guyunu a hi ŋgirigiĩ, tani dubana budi daaru. Dubana hîme na čêgene na kûde na, kûdi dûudi-ĩ čubabĩ na čêgene hallagana-ã čubapĩ na yina mundu gunna šiĩ yûdurie daaru. Čêgeni kînni kînni tani ni baburîe daaru. Tirki dubana ni gundĩ. Dubana tudaga du guyindiã budi tani daaru. Hallagana-ã budi nûkundi. Odu to kuĩ zaga nadoo ni abuga-ã tigiroo mannu gali du hîmmi-ĩ šiĩ naari. Hîme tani daarã doba Bordoa na Zûmuria-ã na doba mazun yini numo nduraã gunna guyindîe daaru. Zuar su guyunu, Ôguu guyunu, Wadi Maru na guyunu doba hîme hundã ni tubazi. Adiba ŋgo ôgo-ã dubana guyindiã mannu budi šiĩ yûduri. Adibi sûnodi koo dubana hunã ni budi daaru. Dubana-ã de zaga nadoo ni. Gali du guyindi taa gunna šiĩ yûduri. Ŋgo tirki dubana-ã hallagana-ã gona-ã kôčundu ni tirki dubana guyindi. Yina taa mannu budi šiĩ yûduri, širita-ã šeelduru ni šiĩ naari. To di bu mannu abi-ĩ kôi čî čindã gunna tigiri, du čaŋuri šiĩ naari. Hîmmi, doba-ã ni landiri abi hundu ni, yunu yuhatĩ gunna šiĩ naari. Doba-ã, tudo doba-ã yunu yuhatĩ gunna mannu yire. Ômure ôguzaa kalla-ã dubana čendi. Dubana čindiã gunna dubana budi lertiyunno to kua čendi. Aũ guru ni buruwo dubana čendi, aũ guru ni gûrbi dubana čendu ni, aũ guru ni ŋgiša yida to koo dubana čendi, aũ guru ni kalli dubana čendi. To koo di dubana hundã gunna čûsa kôi nirĩ, ba hundã ha dubana čendú, anna numo hundaã dubana čendi. Dubana tudaga na, dazaga na, ada du daardo yugó. karaha tarã mannu du mura šeelduru šiĩ naari. Ŋgo bîde tuduganĩ rêdie tarã mannu šiĩ naari. Šiĩ naarî loptiyi, mîzig-ã, to čuruwo guda araŋgadaa-ã mannu šiĩ yûduri kunu kunu. Arraŋgada-ã, Sûdanaa-ã kunu kunu šiĩ yûduri. Mîzige to mannu daaru kunu kunu šiĩ yûduri. Dazagada-ã mîzige hundã hadîe koo šiĩ naîe lomnjunú. Doba-ã gunna čera lûnduri, turo turo ŋa du, hîmmi yusonuu-ã tammũú, hîmmi yusomaa-ã tammũu, to koo di gunna šiĩ yûturi. Čîidi dogusu yesčinoo abi-ĩ činakîe toguhoo mannu tigirdu landiri. Abi činakî činakî bu hočinno mannu čî. Wôku mura čidakã yusopi. Čêni kalli-ĩ ni yuhati, čêni zondu-ã ni yuhati, čêni gûrbi-ĩ ni yuhati, burwi-ĩ ni yuhati. Odu yina taa muro šiĩ yûturi tunda. Adaga ndur yilla du budi dakuru. To koo čeni abigi-ĩ hi nduzuã dubana tammoó kunu aši nunohi. To yilla čêne-ã dubana hundã šiĩ yûturi to koo. Yoo zaga nadoo ni naŋara-ã budi čubapi. Naŋara-ã su ôwu dubana guyindi. Adibaa-ã su dubana guyindi, naŋara-ã cera hundã dûgi gal na čindi. Taa mannu anna čubapa giba-ã mannu. Kešeda-ã šeeltur tadar. To di bu ndoo nû mannu hîmi tudagaã koo šiĩ nakiri tîyo. Budi dakuru, yunu muro du dakurdo yugó a to tûrtu. Doba-ã mannu hîmi-ĩ činakîe togusoo doba sodura kilerã, hîmi hundã čusu. Sodura hundã kilerã šiĩ nãi yunu yahatã gunna wadaha du mazi. Dobu guru sodur to sodur hunã wudu. To koo tani šeelduru maaro hîm-ĩ muro. Yuna mundu su hôkorĩ mbo unda zundua mannu ŋgalli mbo wôworšio mannu gûrbi ndohi mbo unda bizido mannu burwo ndohi. Yina hundã yina to kua nû ni hîmi koo šiĩ naamo unda ka mazú bes. Ka tudaga-ã mazîe koo hîmi tudaga-ã du yunu čûsu yugó to koo. Gali naŋara-ã manu čûsu tirki dubanu ôgu dubanu guyindîn čûsu. To mannu budi šiĩ naari. Halgana ada doba dubana čendiã doba kalite kalite dubana čendi. Guru ni Nîger du dubana čendi guru ni Čad du čendi guru ni zala lîbia du čindi budi budi anna-ã dubana čendi doba-ã. Doba abba hundã kalla-ã kida-ã ôguza-ã to koo, to koo di dubana čendi. Dubana čendi mannu dubana taa bes šiĩ nakuru ni anna-ã mannu harandiri. Anna dubana čendiã ni hanadiri mbo de hanaduroó mannu. Koi turo ndigiroo mannu anna taa ŋgo dubana yida du do kor du hananĩ kalla kor du hananĩ gûrbe kor du ni hananĩ Toi yila du daaru. Mîzigã čindĩ muro to Mîzigã furançã, tudaga-ãšiĩ yunu yunu su maanã ŋgali tiyendi to. Tohi didi kôoli šopurú budi nakiri. Tani de wuna mannu čidaanoó ma tani daaru budi daaru šiĩ naarîe dê yunu gudi baranuru. Tûgohu šiĩ naari dûnogu togusi. Ŋgo êriski hi tîyuo mannu karaha-ã nurã du mannu muro duniri. Kešeda tar šiĩ yoduri. Yunu mp3 čindĩ yunu turo êski yugurdĩ to manu tarã mannu mura du tar šiĩ yuduri. Dubana šiĩ naamoó unda kusar nunohu do. Aũ dubana šiĩ činaĩ kusar yertudo aũ gunna hi to koo. Toi yila dubana šiĩ naîe gali. Tunda nû tudaga du yunu hananumoó šîšunu čindi, šîšugĩ čindĩ muro gudi yugó. Dubana mannu yunu aũ. Aũ bahunu hananumoó ni hananĩ Dômuri hunu hananumoó ni hananĩ. Ôrozi yidadã hananumoó ni hananĩ. Yunu gunna hananĩ. Kôi mîzig-ã kôi yunu gunna. Kôi dubonu gudinĩ yunu gunna čî. Amma ŋali hunã yuhadi ndû hunu mannu gunna ŋgo hati to koo yilla du. Nû ôwonni hîmi a tani šiĩ naarĩ koo hîmi gunna du čûsua-ã a muro. Doba dumoza doba-ã mannu hîmi guyindi. To mannu tubasi šiĩ nakiri lardu ndurã turonnu. Mîziga hundã mannu budi daaru. Ôi čindi yunu gudi turo doba-ã guyindi to mannu tubazi šiĩ naarîe budi daaru. To koo di ndo kunu kunu šiĩ nakiri. To di bu tohoo kešede ma Sudanã mannu budi šiĩ naari. Mura mannu čûsa ka hundã kunu kunu tubazi budi tubazú. Kunu kunu mazié gali. Mazi šiĩ naĩ toi yilla du čirri hi tuduzu ni šiĩ naaru gali koo kešed-ã mannu yeburu maari. Budi čûsa yilla daar tokoo. Gudi-ĩ abi targa-ã anna Nîger čûka abi hundã maanu šiĩ budi naari. Mura mannu aba čûsa yidao. Gona gôlobčindi, doba hundã dubana čendi. Toi yilla du budi šiĩ naarîe daaru to koo. Odu to tûrtu čîidi yunu gunna du galĩ, kûdi-ĩ dûudi-ĩ čibabi anna-ã gunna ha dubana čeni to mannu tani budi šiĩ naar. Kôi ndo dubana čenĩ gunna tigiri ni šeelduru maardo ni čî. Tuduzu šiĩ naardo čî. Gunna doo ni anna-ã budi dubana čeni. Dubana guyinîe togusoo, anna-ã kûyo hundã gunna han dizia hundã hananĩ, kogoda hundã hananĩ horkusu hundã hananĩ. To koo baa huna gunna hananĩ. To koo yila du yunu muro dubonu koo gali yugó. Mbo kusar nunohodo mannu kusar yernĩ. Mbo ndedi ndugonnoó mannu kôi hunã ndêdi šiĩ naĩ. To koo yila tani de tîyi gunna tuguru laniri. Kôi čêni yôi zuddo čundoo tidedi. Kôi mazu njî abi čî čindã gunna so nurã dunuri to koo. Nû mannu mîzige ada gunna čusu. Mîzige guru kongole čindiã mannu guru čusa čîidi Tudaga-ã mêde hundã čusa. Mêde kubaga ni mêde ômure koa sûgoi šiĩ naũwo gudi šiĩ naũú. Budi gala, to koo. Togo mannu šeeldiria agude ni šeeldiria tîi. Šeelduru laa nur nurã yer šiĩ činai. Dîi man šeeldiri mbo mannu. Anna-ã šiĩ činakoo, tani hi sûgoi haŋũwo man tendu čindi čûo. Tani ni kaala galanur aũ tû teĩ gunna wô ndigiroo mîzige tudagaa koo, yunu dubana tudagaa koo, čegeni koo, kîdi koo, kôi anna-ã yôi zotã šeelu keguru te nuro, šelčindu gunna. Tani so šiĩ naari. Anna laa nurã mura gunna mannu tani daaru šiĩ naari nurã mura ni šiĩ činakîe barayindi. Anna mundu tani hi ndoo mîzige šiĩ yûduyã Guru ni karaha-ã du to gunnoó tuyopu tigiri marra tohuo, wôku turo tohuo anna-ã ha čaaniri. To gunnoó širida nurã yina nurã tuyopu tûri ni. To koo yila du budi kudohurú. Gunna tuyopu tûrro daarú. To yila du yoo gudi-ĩ mîziga-ã ŋgo-ã guru gunna ômura-ã mura guyindi. Ômura-ã Mura du gura bosu čûkuidi, nû tani zaga nû koo. Gonna guyindu ni doba-ã ha to ko di. To mannu budi daar, budi čusu. Yina kobuba yuhati, ginni hunã dubana čendi, hunã dubana čendi, hunã dubana čendi. Goni dubana čendoo anna guda čû bu čûkã gunna yerčindi to koo. Gali Nû, tani širida nû mannu guda šeldiria tîyi. Šeldur ni šiĩ yûduri. To nû aya yunu nurã nerkaa taroo du dubana-ã mûuru šiĩ gunna nakiri. To koo čîidi dubonu yunu budi gali. Dubonu kinnú koo numo bozú. Kôi dubana čûkoo ômuri yidao adibaa-ã ni maana yidao sotčoo. Kôi gura na geenĩ muro dahu-ã maanawîye ŋgalli yida. To koo yila dubana dômure hunã ni čeni, anna hunã ni čeni, yili hunã ni čeni Kiñili hunã. To tûrtu yila tunda budi šiĩ nakiri. Mêde du didi. Dubana gudĩ koo, dubana yusonaã tamú, dubuna yusommaã tamuũ nduroo tar čunoo du kešeda-ã šiĩ nakiri. Abigo ni šiĩ nakiri. Kôi čabu koo ni to šiĩ nakiri. Kôi gunna siĩ nak, budi dakuru. <noise> Gali to koo togusoo odu tani ni kôi a hi tuduzudo. Budi šukurnundar, gali odu têsjil nurã gali šiĩ yinaku, dubana budi čûsa.